أعتقد أن الآلات ما راح تملك مشاعر مثل الإنسان أبدا، ليش؟ لأن المشاعر مرتبطة بالتجارب الحيات- الحياتية والوعي، والآلات تعتمد على البرمجة والبيانات. صحيح أن التكنولوجيا تتطور بسرعة، وبعض الروبوتات يمكن تتفاعل بشكل مشابه للبشر بس تظل فاقدة للعمق الإنساني والمشاعر الحقيقية، المشاعر تتطلب إحساس وفهم عميق للحياة.